﻿ A del won ɗaŋ ma tayi na ŋa <hesitation> murgh bwaganen. in ya mani, kyan de kab, in mya mani, yan-yan-yan dan cigha magaɗi ta <hesitation> mbạslaŋ gavar wos, yan cigha maganɗi, a dhli gi yaŋ ka yir mbạslạŋ gavar, man mbạslaŋ gavar, kuma yan cigha maganɗi ya yelhm, ca mbimi. To a dhli gi <hesitation> mh tayit vọni <hesitation> dzup-slịti <hesitation> lim, a ta mbimi a woni tagani, migha maganɗi a mbạslaŋ gavari, yasaŋen ta man ndai <hesitation> gha mbạslaŋ gavar a ta ŋerhim yasaŋi. To nghrshi, mya yel dan kutuŋ har daŋni, mya yel yasaŋes, mya ɓitalɗi ghai. Ma wultu a ta ya fi, cafin na gyal man, amma, mya yel yasaŋes, to ca-ca-ca ca: mya ɓital ta gyal won daŋ Baba gati a taya fin man <hesitation> don a tayi tu na gya:l a taya fi, casum nani a taya mbimi a mbaslaŋ gavari, mya maganɗi ﻿Mata man ŋer yasaŋghi, kuma yasaŋes har yuwon, har jan, mya yeli, mya ɓital su genyoɗaŋ a taya sum. Ta wulvị ɗaŋni, kya yel ɗaŋ mya wul vi̱n ba ma lu̱ gan danŋ, ma lʊ-ma lu yasl, yasl ka zarvaŋ, ta ɓwami ɗi kaura, kuma ɗa ɗan baba gati a kab ghɗiwos da dan, a ɓwami̱, ɗa ɗan malu; wato Nasarawa. Ta ɓwami Nasarawa; maLu Nasarawa. Kuma kauye wom ɗaŋ miyi ghai ɗa Nasarawai cacim ta tu Buga. Ɗa Bugai nda ta ɓwami. kuma Baba gati gaɗi wos ɗaŋ a kab, gwos a tuta daga ɗi sabon gida, don a dali, a da li gi ta tayi ta gya: yaya gwasaŋ. A ta shishi daga ɗan sla ɗani, nda a ta slaŋ Kab gaɗiwoskai. A ta slaŋ kab gaɗiwos ɗani, a ɓwa mi ɗa ɗani, ma lu ɗa ɗani. Ɗa ɗani nda "ma fi-ma fi rigan wopm."

﻿Amma ba na ka kab ka gyo ɗan tu a kwan taɗi tu kya kwan <hesitation> taɗi kaci slu ŋagh nai vaŋ. ban taɗi givŋ. Mya tstni ma ɓital ma kwan taɗi, kvir zlaŋsawan ngarwon ɗaŋ, ɗaŋ jan ka ɗya ka fi ɗa. To ngarshi gica polamghai. Yauwa! Mya tsatni, yan mya wulgan tadi, ɗaŋ ma kwan taɗi ka wum, k wani, yel ngarwon ɗaŋ ma <hesitation> yel ngarwon daŋ ma fi gandan tsanan, ca Polamghai, yan migha taɗi. Yan migha taɗi cimga, migha taɗi, amma kya na lar taɗiwon daŋ tu <hesitation> ko ɗan mighai ɗa cighes na kabka polgani, kyana lar ngarwon ɗi ɗaŋ ba a polamnghai vaŋ, to ma shishi ma gagh. Don myani kam myasu mya tsatni, ɗaŋ mya tsatn ɗaŋ ba migha lavaŋ, kyani ka ɗya ka varam, ka wulam; ka ɗya ka fum ngarwon ɗaŋ wo ɗya sommamghai. Yauwa. Ko a gib ka ngarwon ɗaŋ migha fighani, ka slan tu gwon migha ɗiɓarghan, mya ɗiɓar na ngan, ko kuma ta man tu mya <hesitation> mya fi na la. A gib ka lai, wọ ɗya man tu, ba a fi vaŋ ﻿Kya man yan migha taɗi cimga kya fum Ngarshi kam, kaga wo Polamnghai. To ngarwon daŋ myasu a del won daŋ myan migha garwon vaŋ, to yan migha̱ taɗi iri gi:, to myani, a gan, ca polamngahi. To ba mya wul-n ka gonŋ, mya wulni ka gaman ɗaŋ myani ca: polamnghai. Don myani in kya yel ko yan na-ni, ɗaŋ kya wumi a du̱l gaman daŋ ba kə fu̱m vaŋ, to myani cayi slimnghai. Amma har mya man mi-ngha taɗi cimga, se ka man fu̱m iri ngarwon daŋ ka wumi, a dulgh myani a kọn tsanan, to ngarshi gi ma ca: polamnghai saɗɗaɗa; bayi slimnghai vaŋ. Don mya yelli kutuŋ ka sum ni nghandi. Amma kya paŋ ka yelli danghni zaarsa wom gyagon kyafu̱ ta iri taɗi giwo slitaghai, wo manda mbita ɗaŋ tu kyan ɗan ka fu̱ta narshi, yanda, kyanda ka manda ka nana kus ka zar. To myan ba, a gan, ba mi ciyi vaŋ, don myan har yan migha taɗi ta, kyan, kya fu̱m iri ngarshi gya gin, ɗaŋ myan ma-fi ɗaŋ migha fighani ko kuma yan ma fi vaŋ, kya chetdam ma, ma fu̱-gh kyan ma ka tu: ka-ka-ka-ka-ka: ka dya ka yisaŋ ngarwon ɗaŋ cagha righani so a garshi gya gi kam, myan mya tu gaman a ngarshi gya gi: yan ca: polamnghai. ﻿Myan dali gin tuma fuki tu myani ngarwon ɗaŋ mya ɓital; na ngarwon ɗaŋ zarsa ca fimanɗi ca polamnghai. Ma ɗya ma larki a-a murwon. Muri ba na viwopmiŋ, ba na viwopmiŋ, ma ta yel na zlaŋsawpm, a nyolghan ɗaŋ mya nyol, ma sla yel zlaŋsawopm. Ma ta man hada, mya wana ngil vinladi cimshi. In mya ɓital ngarwon ɗaŋ muri ca fi-man ɗanghani, ca polamnghai, don myan mya dya fuki kaman gi ɗaŋ maya wu̱lki tu, a byaltmanghi, ka ga zaar won ɗaŋ ba na viwa vaŋ a-a mbi gan vir-ngh, kuma ba a yel gwonganes vaŋ, a mbi gan virgh, a kamata ta polghai ŋa? Yan daca ɗaŋni tsanan, mya ɓital ngarshi gica polam a-a ra. In yan tu na gwon, wo yel ɗaŋ kutung ma kya ngana mɓerni, wo yel dang kutung kya ngha nh mberni.